Trumm tüütäs niimuudu, et tä om põhimõttõlisõlt üts <hesitation> toro, kohe om sis pääle pingulõ tõmmat <hesitation> nahk. Ja sis ku saq lüüt sinnäq trummipulgaga vasta, sis tä tege tugõva helü, miä sis teno tuulõ torolõ võimõndus.